أنا أعتقد أن الإحترام هو الأهم لأنه أساس أي علاقة صحية، إذا كان في إحترام يقدر الحب يزدهر، الإحترام يعني تقدير الشخص الأخر وقيمته، ويخلق بيئة أمنة للتواصل والمشاركة، أما الحب بدون إحترام يمكن يتحول إلى إعتماد أو علاقة غير صحية، لذلك أفضل يكون في إحترام متبادل أولا، وبعدها يجي الحب.